عمري فا نمر حيوان غريب مفماش يعني عندي، نشوف حيوانات العاديه زرافه دب أسد فهد تمرشفت، لا فهد مشفتاش أما نمر، نمر شفتا الكل بحديقة الحيوانات، يمكنش طائر فما مرا شفت طائر غريب شويا، منعرفش الإسم أما شفته زادا في حديقة الحيوانات زركش و ممرض يادرا كيفاش.